Bae bie ko nana ton nyime nju kuse abo babee doni doso bo gboen nju yasin obari asinsisan baranko soro chu obari teten nsin, deren anu okananayo oka chan dei. Be toen yime nju name kor okajonwe okakesan yime tin nye kra kesan we yea anu a kara bae yae. So ton ogee tin nye dore emu, eba fie so ton ogee nye ka chan okai poroo soton ogee nye nosan, poroo kesan yimen so ngeo wa na enu e berekor ba na, egeta ka fiseru Akegeta bakor aowe rae er ekayo wa yanse kayo ewa yansi anu wa yan egeta beren geta berenkor punpikele geta sonjun so ro erru ro chu ekayo gbeme gbea, den anu ka pun taroboyo. Abo noo, kra yea to masan, oka yea emuyo taban a bey baran eyo owa tin nye kra eyeeh owa so that ra barun ton, bae gben osoe nsewine, gbo nsewine, kra bae gben osee chio-otor, chi otoh debonu onee baren nah nonii bereh wereeh kor aton ageta, aton massen ju <hesitation> bekor e yan si obari wey chun obari towe dan kefor aowe eer kor obari weh chue obari towen ekenteh bae obari eer ke brekenu.